نقسمهم، نقسمهم، الكبير الكتب الكبار لفرد مقياس مع بعضهم، والكرارس وحدهم، والكتب الصغار وحدهم، ويبدو هكا على بعضهم هكيا، ما يكونوا شعار ياسر برشا على بعضهم، فرد مستوى يكونوا منظمين إنشاء الله.